<hesitation> hewan yang binatang yang hidup di aek tu banyak bang, apolagi kito ni indonesia kan mayoritasnyo aek bang, kito kan indonesia jugo dikenal dengan negara maritim, yang biso dibilang tujuh puluh persen dari indonesia ni adalah lautan, kalo binatang yang ado di laut tu selain ikan, banyak, ado udang, ado kepiting <hesitation> ado jugo cumi-cumi, gurita segalo kek gitu, banyak bang, <hesitation> udang tu jugo nanti jenis nyo jugo banyak lagi tu, ado yang udang tadi udang lobster, terus ado udang mentis terus nanti tu cumi-cumi, ubur-ubur kek gitu. nah kalo di bilang binatang hewan dak tau yo terumbu karang tu termasuknyo. atau kerang tu termasuknyo hewan atau idak gitu, dan karang tu jugo kan banyak macam nyo, terus dio kan jugo tumbuh kek gulma-gulma nyo ado kek segalo macam, terus kerang jugo banyak jugo tu macam-macam nyo, ado kerang mutiara, terus ado kerang bambu yang biaso nyo jugo banyak di pesisir-pesisir pantai, jadi banyak nianlah hewan-hewan laut selain ikan tu bang.